Eexuxwa ohadi dulu okudimbuluka mwene iya noxo ohadi dulu oku dimbuluka mwene unene ngeenge tashiya po pokulya ile pokunwa ngenge tashiya pokulya ile pokunwa alushe ouna okudimona tadi tondoka ile ngeenge odafya ondjala natango ndee tadi mono mwene wado tadi oko ohadi lotoka natango dikashakeneke shaashi efimbo limwe mutu ota diipula ngoo neekutya okwedeetela nande oikulya okwe deetela nande oikunwa maara miikando ihapu unene ndadidilika oshosho kutya ohadi dulu okukala tadi tondoka ngoo ei taituka otaituka ngoo shaangoo damono mwene wado doo ota didiko tadi tuka ile tadi lotoka nelalakano dikashakeneke ngoo mwene maara unene ohashiya shikolela kutya okwe dilongekidila shike ile otedipe shike ile pefimbo lokuya ko koshikuku ngaashi edi hadi tulwa kiikuku ei hayiidile shaa damono mwene ayuka poshikuku nena oha deende tadi tondoka ngo tadeende ngoo tadeendeleko tadii dikaye koshikuku shaashi odishi kutya oko kuna eameno ile mwene wado keshe efimbo keshefimbo lokonguloshi ohakendabala oku kwashilipaleka kutya oo okwe ditula moshikuku oomo tadi kakala dili ile ngeenge efimbo lado nande okuli lokulya olafiki olishi kutya efimbo eli olafika shaademumono odishi aike kutya yes efimbo olafika